انا يديدة هني في هالبلد وحابة اني اتعرف على ناس ويصير عندي رفيج او رفيجة ويكون لي ربع هني يعني واستانس وياهم ونطلع ونروح أماكن يديدة وطلعات وعشان جذي قاعدة أحاول اني اروح نوادي ومطاعم واشارك في أنشطة وجذي عشان عشان يعني اتلاقى ويا ناس يديدة